So a yidi ndesa dankalije ma ngam so de mbonno, sai liraade e nange, naa de njori. ko ndesaade inaare ko wala guldum e wodi fewugo. so a wadi gotun nder didi di dankalije maada bonnatako.